Ṉlídiá ánám̱ ídeṃ áchoọn ágẃọ. nlidia ánún ánám idém ádọn aǵwọ. ákéné úto ńlidia se afo adia, Akpedia ńlidiá ánúṃáhá fién idém, álú údóhó úno̱ fieṉ, akpedia Nlidia uṃaḥa fieṉ idem̱ áwide ṉchon idém unọ. Ufien ana afo nte agwo annang aliọno̱. uto ndidia afo amaha Idia. Lidia asekud. awo ke as áfon nné afo úto nlídiá ade ke afo ayene nlidia. mṃode nlídía ágẃọ ádiạhá ánye cínám. agẃo ujúm ke llib. mṃode nlidiá áfọ adiaha únama nạm fien Ujum. mbene ked, anuṉ unọ fien ṉ cẖón idem áyésin. ntak ami nwoho, afo nte agwo annang. akudia ńlidiá, awuro awúro lioliono. utó ńdidiá áfó adiátia mm̃an átode. ákọp ṉsọṉ idéṃ